Kua tetaguasu jaenungavi mbaetɨvi yaesa jembiu, jare kïraïko oesauka reta jembiu, ëreï opaete rupi rämi oïmeko oipotague tembiu jokope, jaevaera kuraïko jae reta jembiu jaepota, ëreï oïmeko tembiu ikavigue aipo opouvareta pegua